Pues jue yë refri tyumbë we'en yë tëm sam kya madyë kya puch pakyë jadun yë kaybë ji'ib dun padakëp we'en dun siemprem jyak ityë ji'i je'e yë tyum xajpyë ko'o në tëchkë najtyë mukayn ji'i padakëp.